<noise> karazagna taranjam-pamiagnarana le haiky <noise> matematiky, français, malagasy, histo- geo, anglais, physique, chimie.yy, science.yy, <hesitation> histoira ,géographiyy